Pii kwin, Pii rab, Pii gbunung, Pii ned, Pii noob, Pii naashin, Pii naare, Pii natad, Pii niinid, Pii shuub, Pii shubdiikwin, Pii shubdiirab